Ny fomba <hesitation> fikarakarana raha ohatra ka misy rangotra tsy dia hita hoe fikarakarana dia manakory loatra izy fa mangalaka ravina agnao, hotahotahinao ravina tsinjahory, dia hotahotahinao dia apetakanao amin'iny izy mibitabitaka iny. Dia izay!